Viko nka naá lo lujua kijlei naá, te lujua veñu'e naá xi <noise> kene'ei ye lo ja'ai lo kuu lo representa ye santu nka naá te lujua jue'ei kijlei via crucis naá, viernes naá, te lujua nane'e nkai taka ye lo lujua ni kuu nka ye santu naá, te lujua kene'ei ta ye kuu soldado lo lujua nane'ei naá te kijlei ye, lujua nka kuu lo ndalaja'nui ye viko naá. Te ye viko ja'nu lo ndajlai lo kuu viko ñuu á, xi lujua ye naá xi wenu ka nka lujua kuu, na keye'ei ye dia veiti tresde julio, laa keye'ei iyo calenda, a las doce, kijlei ka uxi uu nka kijlei, te ñe'ei yekuekai ye lo kukuu madrina ye calenda naá, ka uxi uu naá yekuitai. Laka <hesitation> laka koyoi kuete te laa te jue'ei viko naá, nda kaa nkai lita naá, lujua iyo lita naá, refresco naá, lo kile gastu ye lo kuu martuma naá, lo ni ñe'e nkai ni yekuekai ye madrina naá, te lujua kijlei ye gastu naá, te na ya'a lo ni ka kaai lita naá te lujua junu'ui jue'ei aniñi naá, jue'ei ja'ai i'i ye juxtixa naá te lujua keei lo jue'ei lo kuu calenda naá, te ya'a ye calenda naá, te lujua ɨka kivi naá, lujua kijle koyoi veñu'u naá, te lujua nanijna'a tuku ye madrinai naá lujua jue'ei, te na ya'a naá te lujua, lujua iyo ye gastu naá viko naá, iyo comida naá, lita naá te lujua ni ya'a nka naá ye kivi veinti cuatro naá, te veinti cinco de julio naá, laa naá lo ño'o ye santu santiago apostol naá, lo nda naxiñu'ui naá te lujua Kue'e nka ye iyo xi nda <hesitation> ve taka to'o lalɨkɨ basquet, ve ta ye lo livi naá ta ye to'o liko ve, kue'e nka ye iyo orre lo kuu ye viko naáte lujua ní ve'e ye martuma naá xi lujua kijlei gastu naá, lujua iyo nale nka jokava te iyo chong naá, muli naá a jnu ña'a te ī'ī ye chiva, te lujua livi iyo nka ye lo kaaso naá viko ye viko veinti cinco, nduu oko o'on juliu naá, ye naá lo livi kuu ye viko ja'nu naá. Ye viko ndɨyɨ naá, lo lujua <noise> kileja'nu nka koyoi naá te livi wenu lujua kuenda xita, xita ka kivi lujua nda kalatu'vei taka ye lo kuu gastu ye viko naá xi lo viko jne'nu nka kuu lo nda kajla nka chinɨ ve'e te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 Ta ye vijli naá a ɨ́ɨ́n na nka kuu ye lo nda neva'ai naá, te lujua iña'ai taka ye la'a lo kee lo inonó jna ve'e jna ve'e naá, kuu ye kivi naá, te ye kivi kuu uu naá xi laa lo iyo joño naá, ye chitií nka lo ni ka ja'nii naá, te ye naá lo xi'yo te lo kuu nka joño naá, lo yeko ijña nuu santu naá, te lujua nka kuu lo kijlei ye viko ndɨyɨ naá, te lujua nuu santu naá ye ko ijña ye lo kuu joño naá, na nka kuu taka <noise> aguardiente naá, livi lujua ni kee taka ye la'a kuexi inonói lí lo kuui nchikutu, kee ye mascara lí lo lujua inonói jna ve'e jna ve'e naá, itaye'ei a ijña lo kuu nkai lujua nka kuu ye viko naá, te lujua nka nda nanijna'a taka ye familia naá nda kotoni'nijna'ai, nda kaai nda kuña'a jna'a ye lo iyo nka naá Lujua kuu nda ko'oi nda kulɨ-ini nkai nda nanijna'ai ye lo kijlei ye viko ndɨyɨ naá. Na'a nkaso ta ye yoo diciembre á, lo ve nka ye viko lo ja'ai lo kakulika niño, te ta nde laa ka nka xi niño kajla ni nka viko lo niño iyo ye lo kuu padrinu naá, te ye naá lo kajla viko naá, naxiñu'ui ye santu naá, kajlai gastu naá, ko comida naá lita naá, refresco naá, te vijna á xi ta ye la'a vijna á nde'ya nkai ta ye lo kuu á, te lujua orre kuu ye viko naá te livi nda kaja nkai taka ye lo kune'ei naá, ijñai regalo nka naá, nda kajlai vijna á, lo nda kukaja-inii arbolito naá, lo kuu kutu naá, ta ye naá lo lujua kuu ta ye viko lo kuu ye yoo diciembre naá.